Eee, kas kya? Koja jel nilumde, bheniwaru gam nilunde mehae sarabiam. Mehae sarabiam, men meheh, mirayor nigeethe. Yon nyama nireha sumapbe, sebena aribasem tibeni. Tokan jel nilumde, bumtipad do jelnawe.